Me'e xhinguo ninaka chén, nguani mendi nguu chí añii yuu ye'e yukuni kuan ngani chikande ndukuan kanii yujande ndio ujun kuni yenuu na'a achenkade ihá ha nunaxhe unu hí ui nunache indii takuu yuna'a ejun yuke'e tinra juni nduu eian tuni yunina anráa tuu atulu iñi yuninra unijan jun yunguiju, ni ujun nduyenio xhingua nuna chinguanuu natinden nukaxhiva'a naya'a kuni ya tunrá tevixna ngue, nakununi indi ngue ye'e inka nuu kava inkanu yiin ngue ndatu yina nuku xhite enguu yena'a enñinde ya'a nijen meji vinganra ke'e yee kukava iin nunke tanuu naruxka nukue yunexka axhiyandexke akuu kande kujun jun uju nune najun ñain inñe'e akuu kuche'e yendu kuchen nadfio nda iko nadio yikon kain ya'a kué i ian anduguu ujun niñe'e ndugu ian achukava nundu yen echidu nju uchinaté. Nikanguu kunichave nijuni iha ndinde ndiokava indi'u he tenianka nguu nguchi nguu iha niyuuu ndi, señor jesus na'a yunka kachesna'a, kadaha hi yuxna'a nininde yukuenta me'e xhinaka nichivonra ngunio yuu xanduxa yimi'i nuu kue iñi, iñi nuu kuei iñini ndon keñe ninda juni ya'a niyendio ajunduu jakanra nichedio akuduu ahe te ajun nime'e kuenta yuu nakaye kuenta nuu midion kadachu nguu ununi ni ya'ave tuni iin chinenrá naka naka chuku ña'a indingana yeyu nda señor yute kachenrá nde nakonre nuu nankenro nakataya hu jan yuchiva'a ojani nañame nuname inde nuu kuei mi nduyendunu inyuta iña yuu niatuvi iñanyuu iho vixna nuyuu cha'a ame chanda ndama'a yena nikava'a vee sandu nuu ninono chinokué, nanu kava inyuu nayee nivii acmo quiera nina anka kavi tenia chidio otu yo'o mijo yo'o ndiuya ndiu mas nga yuu ya ye nuña viko yuña'a nayen. Inyunua ndijuana hi chenio kue nai chinuu kaña vixña ka'a atu yunguu ngueni iha yachia ngueni iha té vixna nguen, enduu yeyun nuu kue xhinuu avetuni ian nguu iaña kuu yen ujun veji nukumendio vndio kadio iñi.